Toma dunya ge bahasa re dofu, ngom toma indonesia rena bato bahasa sema ma dofu, sema bahasa tidore, se bahasa ternate, sema bahasa patani, sema bahasa weda, sema bahasa bugis, sema bahasa gorontalo, sema bahasa buton, coma se sema bahasa jawa, bolo ua se ngone yam bahasa toma indonesia madulu ge ngom sango sema bahasa jerman, sema bahasa inggris, sema bahasa jepang, sema bahasa balanda, sema bahasa rusia, sema bahasa cina, sema bahasa korea, se bahasa spanyol, sema bahasa arab, coma sema bahasa india.